Uli kanak kaŋ kane daa ulimi kan ullii, kashong ka neeshit shong ɓo u ɓakwee ɓo fek she yeledaadiɗi shee ɓemmi shong ɓo ne nuŋ kanak. Uli kanak kan kanee kaɓon nee, ii nuŋ gi lul gong, kebshiɓa gong, belul daa jwaagong, tata be lwaang shee lwang daa jwaa gong, nuŋ naamo yo, taa dib naa nyinmo, pi nuŋ ti lul ti taa na gong, <hesitation> daa uli biyelekung, yelaakoo uri baa loo kina ka gaa yee nuŋ ti lu shee gaa nee daagom ti keele, to daa uli kimi kan ɓakwee ɓo, nungmin yo tatin nyam. min nyam lulkan fomnu, mat, lul kan fomɓo, in domii, kan. shong yimang kaɓoo ulii ɓiyeeni nuŋɓon yo, ɓo nyam ɓon wiiɓo, ɓo ɗib Yamba naa foleɓo laka wiili shi lukoo, to, ɓo doo shi nuŋ ti lul gong, ɓo keb shiɓa gong, ɓo be lul daajwaa gong ɓo geeshoo kanak ka Yamba gee aa mon geeshoo kanak, shoo kanak ka ɗillaan nywaa dwiilinung kween nungka shong kane daa ullimi, shong ɓon nee ɓo ne nung kanak shooka yamba a nungkanak ka ɗilli ɓon daa dwiilinung Shooka yelaakon ka nee nii nee nii gee shoo kanak yo, nin geeni shiɓan loo nungka shong nii gee nii gee yo, ton kan lul gee shiɓa ɓo kan mwaa geem shoo a geem shwe nywee kwini, kum nungmi gong, ga mwa ti jet gong nungka ɓaklen in nungnee ɓo, Yamba a ti mo ne nuŋ ka ɓakle gong shoo ɓakwee, ɓwee to shong ɓoo nee nungka ɓakle yo daa lawedit kaɓo lawele shong yimangɓo ti ne ɓakwee ti ɓo pi taa jwaa tiɓo pi naamuɓa ti yamba ka aa tiɓo ne nungka ɓakle gong shong ɓi uɓin daa nee ɓakwe yel biyele ka nin nywaajet nii nangheɓo aa o ere ɓo naa mat naamuɓa ti yamba ɓo kung ti kanak nu to ɓollo nee nungka ɓakle nii gee aa naamuɓee u ɓo, shankaween min nang lul kanan yele shee lin yamba naa ne luk nuŋ kakween niigoomin shi ɓakale daɓamaaleeyo, mii to ɓa kakra ti Yamba kan naa ɓo kaa ti ɓo daɓa ɓa bon daɓale ɓon been liya shi ɓaka niigoomi, min ne luɓli teen ɓwelen lwee mi Yamba wula ɓoo la mo ka nakkung ɓoo eereyo ɓon daa nyamshit, ɓon daa nyamshit, shooka gunul yin beɓo, nee ɓoo ɗor ka nee nungka Yamba kan ɓo, ɓa ɓonshi nyame na tina gbaaɓo nywee tina luɓɓon nywaa nungdaɓale ka gunul ka yillii, kween nung kan nang daa uli kimi shong ɓo ne nungka ɓakale gon, bo ne nungkanak ka lin Yamba ka wii teen tii.